sa ni na ni nu internet pues ra lo te deport rshilo ra beñ rui rashi basquet butbol boli de ra te ba nu na pe ru pues ni mas ru ruñ ra beñ re riit ra nac pues basquet nic <hesitation> shet rsieb re deport ga pues desde cashili nu ne nic ra biñi bech ba siet ne na riit ra biñi per cashi mas teru na sheta pa ru pues na ri siit ca rashi lo canch per mertis sa cashi lla sa na re pues <hesitation> na re riit ta ca basquet pe ru sheta no tanto como nu rashi riit ya pues nu rashi srenga gasa ne rsag lsone nu rashi rsag lsone fut pe ru cashi sheta ruñ rashine re sheta pa riit rashine si no que lo tel si rshilo rashine lla <hesitation> lla sa ca nu ra schen ra deport futbol americano ra lo cos beisbol ra te pe ru casi huishipa rshilorashi ne nu schen ra ne nac steiñ boxs nac sten <hesitation> ufc nic sol na re rsag lsoa ne rshilo rcua ra göl porque nic nu rat la mayori ra bengol pur casi nic rchilo rcua ra shi lo box pe ru <hesitation> ra biñi pur basquet riit ra rshilo <hesitation> ra ra bengol srenga nac rshilo rashi lo tel pur steiñ llal rcua lla nic pe ru sa que ra bengol sheta ru ri siit rashi lo canch na pur ra biñi ri siit na ca si pur bengol gal rshilo <hesitation> cos deport <hesitation> box nac ni rcua ra beñ ya chu si cuent chu shila dichga rsag lso rashi ne sheta pa rsag lsoa sa ra nic prefiera shilo steñ basquet fut riit rashi que lo de ne rcua rashi ca huia ra huana sheta sa rshilo nic shisa sola pur sheta rsag lso rashi deport casi bal nu tiop choon huana ni ruñ practicar riit boop pe ru lla de rshilo rashine sic sheta ya sa re pues casi siempr chin rac loni pur <hesitation> torneo sten basquet ra- ra riet schen ra lleich riet kiit riet lluñ com vivir con ra beñ re pe ru casi siempr por preim nac ni lac rsu preim pur basquet- pur basquet- pur basquet nac ne lla casi fut sheta pe ru rquin sa chu canch fut canch boli cach beis canch lo ra te deport don gumbe ru ra biñi re ish nu ru schen deport por que nu stal beñ rsag lsone reñ reñga lla laisa la rashi nu stal <hesitation> canch de ra te par don guñrashi practicar deporte ni rsag lso ne pe ru re casi pur basquet ruñ rashi sa lo ra sic nic nia pues rquin ru ra te ra lo canch re cnch beis canch. ene- ene fe ele rni beñ canch box <hesitation> sten basquet fut beis rquiiñ ra te don sal ra biñi gac distraer porque stal cos shuuch nu re pues quiiñ gal ne re don gac rashi distraer hui rashi hay ba nu canch chic sal chi SIT rashi shi lo gan tal la nac chu rashi lo ra cos shuuch que nde- que nde ra lo te cos nu vay don sa nic sal nic buen nic don chu ra lo te cos re don- don nac sa iseeb form ni riit beñ porque si no is con is ra biñi caseeb form ni riit ra shi cashi- cashi srengaru cashi riit ru rashi na mertis sheta pa ru cashi ra beñ ni nu cashi rri ra shi torneu rri ra shi re rec lleich- lleich con lleich ri lluñ rashi gan casi siempr vay casi primer segund tercer rca rashi pe ru na ra biñi ni nu na pues shen huishipa bali- bali rca rashi te primer lugar chin con sa ru chin conda equip vay chin conda shi pur a lat ni nu tor neu senci rri rashi lla chin nu torneu lat ni rri stal rashi sheta pa ri rashi porque na dirurashi guñ na sa re rquin toste te beñ ni lui ra- ra biñi kiit beñ ni ca biu rashi ge shi re col ta re- re sied lulla lat porque nde nubuelt ra biñi ri siga si nubuelt ni sa lseid ra biñi ri cua. ri cua sons si beñ rec lo cach o per ni sa che beñ ri sit si beñ o ri sit tont si beñ vay pe ru rquiñ pa chu te beñ ni gue guuñ guiar rashi que de- de- de guñta rquin soste nic porque siga ti beñ sied sac cat deport sied ne ra sreg ne pues <hesitation> de port ni mas ru riit beñ re pues nac basquet nic sied ne nic regle nic nu nde biola ruñ beñ fau nu sa ti ros de tres nu ra llar siu ra tiop punt de <hesitation> nac guñbeñ bau shuuch ra lo te sied ne ne rap beñ por SIEI ra te nic don sal kiit beñ porque ba li tis kiit beñ di gal di nu pa form ni riit beñ shet la di por ni las beñ kiit chu gac beñ si no que por ni ral riit beñ chic chu beñ lo te gol chic gal nia <hesitation> sac pa lui te beñ li chu te beñ ni na que- que- que guñla que don chenga- chenga ba ca sieila porque bal siga di la guñ gan <hesitation> pues nu gal ra fau nubuelt chin racte fau gap beñ na rashi o rcu na beñ rashi pues fau ofen si nusa ra fau ofen sibo nu sa <hesitation> fau roo ru que- que chicne she nubuelt rbe rashi beñ chine ca lliit shuuch beñ o cuantis cos. Ya pues <hesitation> lla nu shin ruñrashi fau roo pues nubuelt shech ra speñ ra ni ruñrashi fau ya nubuelt lla larshi ru loga rcua rashi per chic rac sa ra shi expulsar nde di arbitro sian cua rashi roc vay lla pues nbuelt sic rsalo ra cos llal pleit cuantis cos lla lo boop vay pues chic gal maru bien kitt beñ sicru nac guñbeñ shicos normal tis vay hui jueg ne shet ladi shicos shicos di ca llun beñ pues ra deport buen nac par don gac beñ distraer que nde porque nde te lleich bech si ne shina nu re nic si ruñ te billei re te rac emocionant nubuelt rac partid que nde nic sigal nac cos sac ni nu re par rate beñ.